مختلفو خوړو خوړل د انسانو لپاره ډير اړین دي او که چیرې مختلف خواړه وخوړل سي نو هغوی به هه د بدن ضروري مواد لکه ویتامینونه، پروتینونه او همدارنګه منرالونه تر لاسه کي.